Inchi saudi arabia inchi gudio dini islamuatii inama dini islamua kas jiri guda ibada gugurda ak hijafa ach deke midafeta inchi sunne won biri qabdii matunda ak tendeafaa inchi keriati inchi sunne duran inama gugurda dini ak amtan inama afan bek afan arabu amine kitab bares kitab biri baresit jiraa.